Temiti reta ˂hesitation˃ amboui jaeko mokoi vese arape ndeimbonviaji jare karuete jukurei ayapo reta opaete arape ipuere vaera okuakua reta ou yave.